﻿Obu’okuba ori munsi etari yaawe, ekyokubaza nobanza <hesitation> kwebundaza nokukora abanywaani. Nogezaaho muno kumanya ebigambo ebyokusaba nka’amaizi, ebyokurya, nobuyambi, nobwokumanya ebigambo nkabisatu, bina, notandikiraaho. Then nogumizaamu notambura, ensi zoona ezi okurabamu, nogezaaho kunywaana abantu, kumanya enyikara yabo nebyobuhangwa bwaabo.